Laha aminy ñy fikaroha aminy ñy fitsaboa zay: -Ara-dàla ñy fanaova laharam-pahameha ñy ain'olombelo mihoatsy ñy biby, <shushes> fe ,ñy biby koa raha manan-ñ'ay <shushes> voajanahary nataon-dranañahare, <shushes> tokony ho tsinjovy avao koa rozy ho entea manoka aminy ñy fitsaboa zay na sarotsy aza ñy ain'olombelo.